<noise> Afotu pa a minyae a ͻboaa me wͻ asetsena mu, na no ho hia me yie yɛ dɛ, abrabͻ no, onnyi dɛ eperper woho. Osiandɛ, sɛ obi edzi w'enyim kan a, dza ͻbɛdan biara no wo so ibodur hͻ. Nyankopͻn bͻͻ obiara dɛ mbrɛ ͻtse, nna ͻwͻ obiara so n'eyiso - n'e - n'enyidoadzehu a ͻdze ama no. Ntsi sɛ obi rokͻ nkan a, onnyi dɛ eperper woho na ema w'enyi ber. ͻwͻ dɛ isi abotar.